Mesiku lyandje lyolyene lyoku ku- kala ohandi penduka ongula onene potundi onti hamano. mpono handi penduka etandii yogo mokana. ndele tandii yogo moshipala. Okuza mpono ohandi kombo megumbo. tandi opaleke ontsi ayihe ndiyi pupulemo. nokuza mpono ohandiyi pokombitha. tandiyi pelugo ndele tandi teleke shono shina oku liwa ongula onene. tandi nu- tandi ningi okothiwa ngele okoothiwa. ngele opena okatete tandi teleke okatete. Nokonima yokatete ngele aantu ayehe oyali aanegumbo. ohandi yogo po iiyaha. konima yoku yogapo iiyaha ayihe. ohandi tameke oku opaleka megumbo alihe. tandi pungulula iinima ayihe pomahala opo ndi vulu oku kala nda kuthapo otsi ayihe. tandi opaleke nomoondunda dhoku lala noombete tadhi yalwa nawa nawa adhihe nodhaakuluntu yandje ngele oya zamo yaya kiilonga olyo ehimbo handi longitha oku opaleka oombete dhawo. Nokuza mpono ohandiyi ndika iyoge molutu. nokuza poku iyoga molutu ngele opena oonguwo dhaakuluntu yandje dhilipo Dha luudha. ohandi dhi kutha ndele tandi dhi yogo ethimbo ndyono. nokonima ngele nda mana ohandi vululukwa po kashona. Konima yoku vululukwapo ohandi ka longekidha omwhiha. mpono handi tema shono shilipo. ngele oshimbombo. oshimbombo nekaka. nongele olwiishi olwiishi. Ngele onda mana oku teleka omwiha. tandiithana aakwenegumbo. ndele tatu galikanene omwiha gwetu. tatugu yambeke opo tate kalunga a yambeke iipalutha yetu tse eyi yambeka. tatu mana okulya. tandi opaleka natango iiyaha. iiyuma ayihe ondina oku kala ndeyi opaleka ndele tandiyi shuna pomahala mpono hayizi mpono ndeyi kuthile. Nokonima taniyi kookume kandje tuye tuka yola yelepo. tse tuye tu ka kundathane ohapu ya tate kalunga. nokonima ngele otwa mana. ttau tameke oku ninga omashendjo. opo tu opaleke uuluyi wetu wu kale wa ndjanguka nawa. Nokonima nee ohandi shuna kegumbo. shampa nda shuna kegumbo Tandi popitha aakwanegumbo. nongele onda popitha aakwanegumbo. tandi popitha aanaskola. aanaskola ngele oyena iilongadhalwa yokomagumbo yeyi pewa. tashiti ondina oku kala ndeya pula opo ndi wape ndiya kwathele ngame ndiya yambidhidhe mpoka kaaya uviteko. Nongele otwa mana. ohatu ohatu thikama atuhe aakwanegumbo etatu yi tuka longekidhe uulalelo. Ngu elipota yogo okayaha. ngu ta yogo okakopi. ngu a kwata okasindo. tatu yambidhithathana ndele etatu mana. Nopundi nee okuuka potundi ontihetatu mpeya opo nee pethimbo lyetu lyoku lya uulalelo. mpono hatu ithana aakwanegumbo ayehe. etatu ya etatu yambeke iipalutha yetu. tatu mana okulya etatu iyogo koonyala. nongele otwa pungula tse tatu yogo iiyuma. Ohatu hungile natango opo tu kuutuumbe ngaa ngaashi aakuluntu yetu longa kowambo. kutya aantu haya ningi ohungi. Ohatu ningi ohungi mpono hatu kala tatu pula omapulo. tatu pula aakuluntu mba yetu vule. Tu pule aakwanezimo yetu mbono yaliko nale. tu pule aamwamemegona mbono kaatushi Tse tatu pula natango nkene oshiwambo ano omuthiguulwakalo guna oku kala gwa kalekwapo kutse aagundjuka. Nokuza mpoka atu- atu kala tatu shi tyapula lela molwaashoka ohatu uvupo uuyelele oundji iinima mbyoka inaatu tseya nale nookuli. Nokonima ngele otwa mana ohatu kutha natango omambo. ngono hatu kutha ombiibeli. ano otuna oku kala twa ninga owandaha molwaashoka otwa tekulilwa uukriste. ano otuna oku kala twa kutha ombiibeli. tatu lesha. tatu imbi mehangano. nongele otwa imbi mehangano tatu galikana. tashiti ngu to ningi owandaha ouna oku lesha ombiimbeli. toyi fatulula. to kongo eimbilo ndi lina oku kala lya imbiwa esiku ndyono. nokonima. tatu tulako nokuli egalikano. Nokonima yegalikano tatu lalekathana noku ka lala. Tatuti tangi tate kalunga sho wetu pe ompito yoku lala natango.